Muda wakwa keri ngili furii ntretre kasi ye runda le labda mfiri wo kwetre ngetre kasi ye ruunda fo kwansa nge shelewa iukya ngelala ngashelewa iuchya ngamme uchya kam- kama kawaida nitereva muungu kwansa, ukameetereva muungu kwasha kwakolya labda vawa vammekuvichya kashai mesani kwanua kwamaa kwanetrambuka fo nsha kwashe saakuliya wan- finndo ukamesaakulya finndo ukauya sena mmba kolya we soma igaseti au kwasoma biblia lonfiri nikutrotiki. au labda kwasaidia navo ikora chao baasi mfiri ukae sia. Kaindika mfiriii kwansa kabla mfiri utasia lo mfiri le ngewosa ngeenda nganetrambukia vandu valolee kwashe ve tikira au shaa vandu valya vakuu sha mashangasi valya vali vakuu vali kwasha basi lo mfiri labda nlo we fuma he ukeenda ukashe veetikira akashu- kwammema kwammefanya atro lomfiri mfiri wafo waesia kwaveuya se na kaa kolya kwetren kasi dha- dha se ruunda labda isaidia ifu- iruulia mburu mmba kwaruulia mburu. ukakora chao mkala, mkalala.